﻿Ekirooto kyangye omumyaaka ikumi omumeisho nokushanga nyine eirwaariro ryemibazi, irwaariro rikuguza emibazi kusha yabantu, kushanga nyine nkamarwaariro nka- nka ashatu hakiri <hesitation> <hesitation> dreams ezi- nanka ebirooto byangye ebindi nokushanga ninyegomba kushanga nyine farms, farm zebintu, farm zamatungo nka ente, embuzi, <hesitation> farms zebihingwa nkebikwiijo, kushanga nyine hiika zangye nka makumi ataano ninga nkaaga zebikwiijo.